Tawtawni, dha naf tera besu dudu kodum yusani, ham oftuko kodum nyama, sayo gawdun dudu wahander, nende nundu siga geira debik kwe majum, hanera majum.